Awenoa wakoililo ngelolia kwamba wei- weinyindo umaskini usie nimdwela una hakiri wonika shika fe elimu sana vavotamia shi, ukaanzia limu limu maungitoka me kwere nge ikaata maisha ende ifoka uka fikiria ukaanze mnde avushaze ka ngata maandazi ukaka au ukandoka kumba ukakola huvute besa yafo ya mchezo mmmekulia ala kaendeleza na mchezo ukama ukaifikira maandazi siyatabe baesinda ndovo ukenda sandwendwe uka fanya umaskini ho ndasma mtobwe maishakwa. Ukaenda ukaenda sokoni na kabu ukalola mabrsheshe kola barsheshe miamia ukatamia shuka kumba ukakumba mia mbili mia mbili tenda kangoto utebesa sukari, utebesa yeni kamwana kachao na besa yafwe lalalia landwele mnama sershwa mtweshina sokoni twei ulairu, tukakomba tukakola faida udoloka teari mamaula ukamliete maendeleo ka kakwe mshamba nyanewa shumja nanyaki kumba mma wazo vwonika amninga akara besa. Yani bila ma mbila ye abakilia wonika humaye tenda ndochozi vo, wamba utumie kwete nduwata lienda shule valiava li matajiri vakasha vale misomefo mwinsho loweso mmva kashkaka luwakaenda wakane sengeta besa wakaikava kuti. Tuera nakanga kenya tukashanazo tukanyo kumbe usokoni feunda kukandika na fote limunamba unajerewa na ivo hakilio akilio katso ikamninga ukatambuka kanola kanda nanaktiau ukola fya suru vitamba va vyasero tukaenda sokoni liingi utajiri ukasha banwe veshanga utajiri wa vimatoke utajiri ni akili ya fomi usengete ngwei kata, imanake uu ukamba usuuli uveta paka weinde shule ne someshwa umuntale mende shulw fiwelialole tuukna nake surusha vambashaka tujitahidi mzaa wote nafasi mbavo mteme masekeno kendo ukatema mbe kafokafulia lasangwe shido mamia laulai ehh kwakolo mimia ukatimia fara ukaanze panuka. Waukashaza ukaneeu ukanendeu umbeka uya ukatunya ukasala na na soko yoile layo firfva firilinda nda sokoni vanowala turu vu- vukalva lindo vanulate mkachoka mwana iyehe ute umbeke wei ndala mabolairi penda soko maboraili wende samaki teyari uchumi wewawo wa maana lakini ukaveta winde leuchuni wemanyia kolo uchumvo ukaveta hilivyo ndo usake mndwele ukia fuma fum mbavai ishetu yenda kasi inakolia kwete vo mpaka unaenda kazini mma na utale mese shilinovo mpaka kwale mnduta tane ukasho sambia vyombo nlinu ukalesariambia vyombo usheli ewa na tayale ukali ulikwavo letekia kwa vandu yesambia hakini kaitekia basi fo kamelulia umelimeka kabucho na mteme nulinda Utombia marua ukama mviruwa sikasika tuvera hanansa tukaenda mrere tukaenda tukana maruva tukaokolia besa teyari kula kwa nkweko hundusha ukasa humbeke wavo mabora tatu ukanasa mswak kanga mawejua ntondo ukasi na kulukulu vandwa kanga mbesa wete kumba wetiavo tayari umaskini kwavo kwetefo umaskini wafo weufuma, lakini ukatamia hiri velamba naumbaya yagwa mavende mhh ngwata mdehi numbe yauwa mavere kwasara marua nye kamuwaze irunga ni hatari yoyo lakini wota aklia woni kava simafikilia ni mamanga managa ye mjefumale kakolia naniye kwete mndu mserete uyifo mama mangayanya fuma fum kontula mfinsho utatu uvumatufo neva mruka ruwa. Utachwe wamenene kwamba mfela kwa yanda varuwene kulo uukundi wonde vaili tata kola wala muluo ni mama mamja he nganeru soko ni kabandisha kasha na samaki tukakoria wana ukari, mafuta ya samle hato mlokumba elfu vuwo weisha kukolo kute mfia vu kaenola mia tano samni vendu sana utele fufum mm- mtajiri mtuye elufu wako mmeka mabesani shike elfu feni mndu mntwe kabisa foka. Kaeveka shandu kilida kae hiwo yane sova mama handu turuduka yao tutere mambo ya siasa twa kimbele saidi fo twira akili ya motu turta meshi na wanava motu kila mndu wama na mwana ehh veishi laulale mwana amekusilia umde heka mnafo kwanza manakeve kuchanganya akili Mbe ivava valianza amaisha valianze hevesuwa alianze mnaya kaindika katinge nem mndufuli katiika naviji shaalikwa taamia nave mbongoa uma mferwa jumapili wemvrua tushe navana we wosha kwa kora mapema ukatama ukwaiya vana muuhsa rindushi nakata mwana, tata mwana avetata ndo chuuose vo mle mkunda nanga vete besavo mlitingila mbasa ngalikwe he <hesitation> ngafuma mavama nyeni mfele wando kaendeka chando kii dakai we mwana kwa ngahemba haenae ukala wete shuuli njoosewe yani kindo chafo jishulishe ata umanye isuka ftamba ukasuka fiviri ftatu vakuala kimeishia mndu nyani kikunde kaloho ukame ukeenda kwanola samaki sokoni ukafungwa kibanda cha vaaro ukakia samaki umengereni kweta mabeshere wamtemela lakasha vakanoga sa mia mbili ye mia mbili kalenda kanayo kale karara mwana ule tele haribu wekolia utatamani besa yamndo mwana uloka akaira na walaswla wamringanye sanwa na mawaza akwe nyetamia ili mamangia tinya wasachooke maana ake vakia hivohi dunia iya langimvshwa yava ngishwa kukota yava ngwisha kwa sababu umle mbua nambua mafu daslamu nyakte besa wakulemba mbangi kii waalika kamekukolia biashara ii yasia nyenda daslamu ambaye vafela vamtemi vava vava hofio vete akili fo vame nekomana Kwete dini kila aina kwete kwa muto vashaka, kwete iringa, kwete morogoro, kwete kila mndu na kabila yakwe karika kabila yao aneira yakwe kuja kalunyete inja amekuliko kozwe teyari mfero lilalia kiiujwavo vaisha nyava nayaabaki mwanulumie weishada sukari faato alianze maya yamba miakwaya na kumbe kuluu shimnivo ni mndwale yeta nsha kaendao yave mwame aye kunda mapema to ndua fuma rasavo nyaza kwa maskini mwenzake lakini maskini mwenzake wakati wa veshamba saa swe kubali shindu balidisha ndoni se <noise> ikiki sho mje unukari na wambe maarake ehh tawa waende uma matukwa mndwa safari nde atukamate na daslamu, basi veingiva kaveva vali- valiimika kabisa wana wengi valewa wale akaanza isha daslamu, daslamu, dasalamu ikava yavandua shaka vashaka vashesha kao uthilia fyakoozevyose pwi fika tetka fishke teka kwete se fatilia seyimba se mambu ya kahemba ve katavo vakata mwana horera rokia mwana mutweo waka vatwelu nduwachusunda na wakati ndwerusa mwana vo unatosha abudu vo ivyo kulia tatatvo mpaka afume karna nayaka na uvo nevaka mnayatanuu ulia wefata maaa mawasiliano na wana vanvawala kulia ka ifo nanza karne ya veve moni uliianza hata mwana ishanze liya ehh kavianze kakutie mndwe shaka ho kaukia mama ho kimevema matiale makshombia mwana tangu mfeleswa mwata ale melale fo nikiki nyielia Hovo kefikiria kuta ningishi ndoo chose fo mninga kia mwana nyedia nye sumbua na ndeunyo mjonga jonga kambesa safiya swete zote uretwe sikera koni munde kak keeenga kanya mara kwahia yeninga vana vata kando akipishia mwana uliana mafuta amsiko mwana uliaka nyama tufiale ushafwa yala wonika nao na mwana kavendega ndusha kila kinda yendele undusha na vana yvawa mwende kava <hesitation> usoto wamama tukamba shamesa mesha leu manda kala fevo kusakieni teyari ubarakandu kwa mwana olia, nelolia ife uka- ukataka iyambe ehh nina mfela wakwetu ishi shantulika kwete mmbaye toka ma kwara fo yevaya mai iyenda kum na kum ndo koda mfiri ulie kashika ndu kamba ahh fela sungle mali kamayo tamleba hunywa bia firi sumlemale kama yoshi mfere walikavo shim velewale kafolia umm kunde <noise> ule mkunde yake endimayo ngala tabia ya kued dana nifo uvu lum ule msoma vosha mjia maanza kalimbia were msoma tabia voshe mreuje veratiki <noise> kambeze nive mkunda tukayakunda tulis shule kavarikana, kainika kambesa shauri avo ukolo weule kolia utamsoma ive wovtata mpaka usome nave woma ya darsa umama soma ndo tabia uleki ulenda tiki namba ye mne ndohoto mayu sujinilifia ki ale kufyo kina kiliavo wete unyaro kufia choki ifo wende hoto kwasabu wishi ndo kile ndelia vo kwaya chocho vana mo tutatweye sova mama nava tata, tata tukataamia tukatame hinvae chioka tito mtu mbendo tungwa kaangera twiya nava mayole Vana manganyave tuka maundungsuha mvei kata hehe ti mfere ukamerunda fifi tachwe mwana motu nyenge kashazia mwana wam ndonge hundu tata haya mwana ale daslamu jifyo kona ka wiki weyu kikira taningia sho ushe moni moni kwanza utashena mwana undwa shena vivo lakam mbeza ushwavo ushulata mwana utarara raukova ndimseru shetu ulare lukolwa wakawaka bore wakamraro kova fimfeu mfela ulaku lambishia kwambania nda mtandao tiki yeshigwande ndugi rungwavo awa kamlara wokova kahajia na mwenzakae wakam mame mlale hokova ho wakambashetu lale ukova wu sengeta rekariri lavo wakasha kawakia ukamrara ukamningao ka mwenzake kaduchia umengelereni nave nama na tata ukakamba dua mwangolurka mbe tambo au, kashana vakambe lia marai konde na- na- nanefumulia kwe na fimbo yakwe kabisa hoswa mesha ftelai msereni mseleni kashaka kaumbra mararashi utu vakamba ye karika umenga na msirwa wakaende kalim mtu nuuwa kwa k twakusanan na rike wuinde skazini une sengeta mwana uliaka amdoza to nyeshinda nyekolia kandu yamba ne msungule na mkumeshi msugulevo nyaru swa na mayi lakini mwana utaruze kazi ya fo ifo ukalia wandu nira mabanga, nira mawe ni sengeta takurui feje kazia vo mungu tatasho ngakosia hanga fwemishi ulo kosia nga badalete namtuma ma hete mwana kwame ka undungusha mbeze fuule kata pa mawana vo vakakuti ive kazia vo niangaika Nyera kwa mmolole le ngarema nyali msaidoka anafe usaulo lolia weita namko fo badala zenga taushauri basi kaenda kangu shafionfo fikatunenga tweshuumia sana kwete mndwe che shinda shandu kitwatwevo ni kutokile ehh